די וועג אוועקצילייגן קנאבל און צוויבל אז ס'זאל בלייבן פריש פאר א לאנגע צייט איז עס צו לייגן אין א קילע, טרוקענע פלאץ ווי און א קעלער אדער לעדל און מ'דארף נוצן די ריכטיגע האלטער פאר עס אז ס'זאל נישט ווערן פארשימלט און עס אוועקלייגן גוט.